कंगारुओं जू ताकतवर टांग उथै ऊंचू कूदण मा मदद करदिन। तेज दौडन मा मदद करदिन। जै ऊ शिकारी जू हूदन ऊसै बच सकदन छन। आस्ट्रेलिया मा जू छन बडा मैदान हूदा। कंगारुओं जू लंबी टांग जू छन वे फासला थै कबर कन मा मदद करदा।